මම නම් ගොඩක්ම <hesitation> කැමති කෑම මොනාද කියලා ඇහුවොත් <hesitation> බත් <hesitation> බතුයි <hesitation> ඔය මේ එළවලු වර්ග තමා ගොඩක්ම කැමති. <hesitation> මස් මාළුත් කනවා. ඒත් එළවලු වර්ග ඇඟට ගුණ නිසා ගොඩක් එළවලු, පලා වර්ග එක්ක <hesitation> සාමාන්‍යයෙන් සුදු බත් හරි <hesitation> රතු බත් හරි <hesitation> ඒ වගේ උයලා කන්ඩ තමා ගොඩක් කැමති. ඒකෙදි මං හිතනවා අර ගොඩක් එළවලු <hesitation> මොනවද කියන්නේ <hesitation> ගැළපෙන විදිහට තෝරගෙන <hesitation> පාටත් අර ගැළපෙන විදිහට තෝරගෙන එහෙම එළවලු එක්ක බත් ටිකක් කෑවොත් තමා <hesitation> හොඳ කියලා. අනික ඒක <hesitation> ඒවා ගෙදරම නේ අපි හදන්නේ. එතකොට අර පිරිසිදුකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර <hesitation> අපි දන්නවා අපි හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අර රසවත්ව, පිරිසිදුවට අපිටම ගෙදර හදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ගොඩක්ම <hesitation> කැමති කෑම තමා අපේ ලංකාවේ අපේ ප්‍රධාන ආහාරෙත් නේ. ඉතින් බතුයි, ව්‍යාංජන <hesitation> තමා කැමති.